ग्रीन् चोलोर् देखिले एक् तए पोप्-उप् हुअ मैन् तए जो ग्रीनेर्य्। मने अनुजुन् बदर् मने गौज् गौसनि असे ए। मने खरिय लिबलि जुन्तो कोइ हरु। ए तो बहुत् देखि हो पर जये, अधोक् बहुत् भलो लगे। ग्रीनेर्य् मने, इत्'स् मने नतुरे। नतुरे तो बहुत्, मने इत्'स् वेर्य्, मने बहुत् मिन्द् तो रेफ्रेश्मेन्त् करे। रेफ्रेश्मेन्त् करे, मने बहुत् मने भल्। मने जुन्तो मने रेफ्रेश्मेन्त् थके, ए तो बहुत् भल् थके। अरो जुन्तो ए तो स्मेल्ल्, नतुरे तो स्मेल्ल् इत् हो। इत्'स् मने बहुत्, मने हुगोन्द्, हुगोन्द् थके। हुगोन्दियो। अरो प्रेस अरो, अतो ग्रीनेर्य् मेअन्स्। अरो किसुमने इन्सेच्त्स् हो असे ग्रीनेर्य्। अनु कोए।